ऊंट ऐसा जानवर है जो अत्यधिक सुखी और कठोर रेगिस्तानी पर्यावरण में जीवित रहने को प्रसिद्ध है। इसी रेगिस्तान का जहाज भी कहो जाते हैं। ऊंट के अनोखी शारीरिक और व्यावहारिक विशेषताएँ ऐसे स्थानों पर आसानी से जीवित रहने को मदद करत है। यह बिना पानी पिए दस से पंद्रह दिन तक जीवित रह सके हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण इसका शरीर इकतालीस डिग्री सेल्सियस तक गर्मी सह सकता है। इसका पसीना कम निकलता है और पानी बचाता है। कुदरी भोजन को पचाने की क्षमता। ऊंट सुखे पौधे कांटे और सुखी झाड़ियों को खा सकते हैं। इसका पाचन तंत्र कड़वा और कम पोषण वाले भोजन से भी ऊर्जा निकाल सकती है।